<hesitation> वील्चेर एक असी चीज़ है, जेकासे भी कोई व्यक्ति <hesitation> अफंग होज। विकलांग होज, वो उका पर बठी न न चल या फिर व्रद व्यक्ति चली नी सकतो हैं। तो वो उका पर बठी न न उका लिए चलनु फिरनु आसान रहे <hesitation> अगर उका कोई पकड़न वालों नहीं भी मिला सहारों। तो वो स्वयम बठी न जहां भी उकी मरजी होई वील्चेर पर बठी न वो जाई आई सकज। घुमी फिरी सकज, एकासे उका असो नी लगतो हैं कि हम एक जग बठे होज, उका जीव भी उकतातो नी हैं। तो वह हर जगह घूमी फिरी ना <hesitation> ना अपने मन का बहिलायी लाई। यो व्हीलचेयर को उप्योग रहेज। हस्पितल न मन, दवा खाना न मन भी रह, सब जग एक।